L’India è puru un paisi cu na cultura millenaria, però sulu 'n certi occasioni ntô passatu fu unificatu. Criju ca unu di li principali elementi unificanti è la religioni induista. Però chista è sulu unu di l’elementi, picchì ci sunnu gruppi cu àutri religiuni ca sunnu puru assai granni, comu li musulmani e li sikh. Criju ca unu di l’elementi ca li accumuna è datu dâ natura dû stissu ambienti: nni stu casu, l’usu di li spezi è diffusu nta tuttu lu cuntinenti indianu.